afaan haress bared anan yedeen woan duraa taanin itoo afaan spainitii lilaa raha dagea, spain tuun lilaa inama bolii daat kasa kaabdi inaman kuunen inamaa anin lilaa jelad kasaa kabaa afaan kaan malaan baredeet lilaa akk nam bolii datuu suun uff kabeeda, afan ishia sunnif bareno fedaa.